Kafe moa zany no tiako kokoa raha ampitahaina dite satria ny kafe no mampahavitrivitrika kokoa rehefa sotrina amin'ny maraina noho ny dité sady ny kafe ah mampatanjaka no misy zavatra ilaina kafeina be dia be ao amin'ny fahasalamana, <hesitation> ny dité tsy de misy ilaivana azy loatra sady matsatso no be fofona.